Alura për andé ën Sudafrica ai pa grandi idee, ma pensu dë vestì leger perché a fa caud e üna cartin-a geografica e ëntà avei d'enfurmasiun enfurmasiun turistiche për savei coza andé veddi